Hioko'i oiraarei betdei oira'oaarei betde ee, uta'aha orii'aa oo'ore ua hoko- hareeboroo oo'ore bo eapaa oiraarei. Eipaareha bo opoi'oo serabreisin biru, o betde a uta'aha o beebesi- haraboroo oo'ore bisio ua opaepa hoko- haaboroo bisio ii boriri aarei bo ea kekeriupa. Ha bo ahe'a piro o hura- haraboroo ii'aa airari bo kari piro uka o hura- haraboroo, eipaareha a uka bai kasi pi'e- haraiboroo oo'ore eipa'oo oiraba eapaa pitee. Oira eapaa pitee oiraarei oo'ore betde oira'oro. Ha boorii oiraarei oo'ore uta'aha boorii iokaa porepita boorii boatoi, boikiro uta'aha sa tosipita o hura- haa'iou serebrasin biru oiraarei betde ha pirio airari piro o hura- haraboroo ii'aa ha oru bai boorii ee uta'aha a o tobitobi- haraboroo oo'ore bisio. A bisioeea rga'a bisio bo eapaa ii'aa ua aira takusiiribohara piro familii memba kai eipiri'oo piro ruihara oiraarei ii'aa oiraba eapaapitee opa bogi bo gi'ara bira iisio bo tabari'ara hurabaa oiraarei betde serabresin oira'ara. Ha ii'aa aripu'iripa oru biraa bisio ua hoko- hareeboroo bo eapaa o beebesi pitee oo'ore bisio ii'aa ii bogiri iaarei ea kekeuepa. Hioko'i a bisioea bisio sa siosiotuupita o hura- harariboo, hura- hareerii betde ba kasiebohara ua si'iebaa bo kepa'ara. Ori ii'oo ua sitop'oeehara oo'ore betde selebrasin biru oiraarei oo'ore bo tabiri'ara.